धन्यवाद आपकू बहुत बहुत धन्यवाद। पतानि तुम्हारा बिगर मैं क्या करदू कन कन मैं यू कम करदू आपकू बहुत सहयोग रह। और आपका सहयोग का कारण मेरू यू बहुत जरूरी काम पुरु वाई तुम नि हों दा त मेरू काम कन के हों दु तुम् नि हों दा त कख मेंन जान थो कंन के मैं ढूंढ दु कन मैं लोंदु और कन कन मैं ये कम के पुरु करदू बहुत बहुत धन्यवाद।